إذا كنت مرشد سياحي في مدينة مراكش مثلا غنعرف السياح على الأماكن التاريخية والثقافية المهمة، ونوريهم المعالم السياحية المشهورة والمعالم القديمة والأسواق التقليدية فحال جامع الكتبية والحدائق الجميلة